Ta kui'i ta kui'i ioiia kodi jiaa io ta chinana chinana jitomate chinana kuii es tomate con cascara ya'a es picante, plátano, naranja, limón, aguacate, mango jiaa kuja io iia.